शराब के बोतल जो तेतका जो पेंच खोलने के आसते प्लेयर्स का इस्तेमाल करो प्लेयर्स का जो पेंच हो तेतका मुंह पकड़े करी तेतुक उबेक खोले करी और जो से कॉर्क आगे पची करकरी खोल सको प्लेयर्स पेंच के मुड़े थाले तेतका मुड़े थाले लाएं करी तेतुक चारों तरफ जोर से घुमाए करारी तेतुक खोले शकों।